பாரம்பரிய சூப்பை மிகவும் சுவாரஸ்யமாக்க. சிட்ரஸ் பழச்சாறு பால்சாமிக் வினிகர் தூறல். வறுக்கப்பட்ட பருப்புகள் புதிய மூலிகைகள். தயிர் அல்லது புளிப்பு கிரீம் ஸ்னாப் பட்டாணி. அல்லது வாட்டர் கஷ்கொட்டை போன்ற முறுமுறுப்பான. காய்கறிகள் போன்ற எதிர்பாராத பொருட்களை நீங்கள். சேர்க்கலாம் மிளகாய் துளிகள் தூவி ஒரு தூறல் தேன். அல்லது ஒரு சிறிய அளவு பழம் கூட சூப்பின் அடிப்படையைப் பொறுத்து. இவை அனைத்தும் சுவையின் ஆழத்தையும் உரை. மாறுபாட்டையும் சேர்க்கலாம்.